Umumjahon to'g'ri axloqiy qaror qabul qilish qiyin, chunki har xil madaniyatlar va e'tiqodlar axloqiy qadriyatlarni turlicha belgilaydi. Shunga qaramay, ayrim asosiy axloqiy me'yorlar, masalan, zo'ravonlik va adolatsizlikka qarshi bo'lish, ko'plab jamiyatlarda qabul qilinadi.